lɖuani kɔdʋ <hesitation> ɛkʋtsɔ ɔlʋ wana dʋnʋ ɔkpɔsɔ lanʋ mɔ ɔvɛ ɔwɛ ɛdiɛ bvʋakʋ ɔlɛ ƒoo mi mvtigbata ɛdiɛ bvʋakʋ ɔlɛ ƒoo mi makamigbato ɛdie bʋakʋ ɔlɛmʋ e kokogbata atani abo idiɔ buakʋ ɔlɛ ʒoo mʋ ee ʋɖʒʋvi ɛdiɛ bʋakʋ ɔlɛ ƒoo <hesitation> mʋti mʋti mɛ alɛ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ lamʋ ɛdiwann ɛkʋtsi ʋlɔ dʋ nawu aurɖɔ lafa.